Jedun xa'ajpë paciencia ayoy jedun nyaka t'sobadyë ma jukyajtotyën tikyëxpë porque ko'o ti'i jyot adësëp kap jedun tokatyë oy yabësëm jantëm chyobadpë ko'o a'ix ko'o ajueb manytë jedun nëkx mëdyëbë yobyad obyësëm manytë jedunmadyëbë yoyëy.